मै पियानो बजाइक सिख्ना चाहत हुँ। यी सीख्नाके कुछ कारण यि मेलके हैः संगीतके प्रेम, सृजनात्मक अभिव्यक्ति, ध्यानकेन्द्रित कर्ना मद्दत, नमा सिप सिख्ना रूची, औरेनसँघे संगित साझा करे सकना अवसर, स्ट्रेस कम करेक तहनि सहयोगि हुइता । उहिक मारे मै पियानो बजाइक सिख्ना चाहत हुँ।